Kɔnde soeiɛ mbɛ a usu wa kȧ, amu ŋ ba yaa nyia, kɔnde soei mɛnu ŋ bá aa nyiae a ŋ sundae a la mbɛ a bɔɔ ka wakɛ amu a jɛɛ mbɛ a usu bɛɛ, mbɛ a bɔɔ kɛ fofo lɔ kɛmu mu bɛ ŋna leŋɛ muĩ mu ko a la, bɛmaã soei bhii wa bɛɛ ya tie i kona a la sɛtija ai ti wakɛ i ye bɛna, kɔnde soeeiɛ, ya i koee a la sɛtija i ti wakɛ i ye bɛna. Amu ai jɛɛ fɛɛ soei mɛɛ anu yaa nyia, <hesitation> mɛ koa ko a wa, kosoeiɛ, mbɛ kosoeiɛ mbɛ a saŋ wa kɛ mbɛ koa ko a pɛɛ la. Amu ai jɛɛ mɔɛ nuã soei mu ai futa baa kɛ, mbɛ a pɛɛ mbɛ koa ko aa, kɛ kɔnde soeiɛ bɛɛ a tɔŋ soei bɛna, mɔĩ <hesitation> ŋ bá yaa nyia ai ya sunda wakɛ, nyiɛ banda lɔɔ mu pɛɛ a bee soei bhii sunda ŋ nda, kɛ a ya sunda wa kɛ ni mbɛ a fɛɛ ma, mbɛ a fɛma, mbɛ koa ko wakɛ a laa, mbɛ a kɛ fofo lɔ mu bɛ ŋna leŋɛ nu muĩ mu ko a laa, ya tie i kona ala sɛtija bɛɛna i ti wa kɛ i ye, amu ya tie i kona a la i bee- feŋ nyama bee na i kpoo mai, i yɛ i ko wa kɛ a la bɛɛna a bee i fɛma, a bee i tɔɔ kooko bɔɔ la. Ai jɛɛ lɔɔ koa ko soeiɛ, kɛ mɔɛ nu yaa nuã soei mu nyia kɛ, anuĩ feŋ mɛɛ nunu fɛma, mbɛ <hesitation> mbɛ a saŋ wakɛɛ, amu i jɛɛ mbɛ feŋ kɛ nu kpɛɛ saŋ mbɛ ŋna soeiɛ saŋ mbɛ a kɛ nu. Bɛmaã ŋma woo tée bɔɔ kápá ma tie ŋ booɔ, mbe kuŋnda mbɛ to fɛma, kɛ hiŋi a bɛ ŋ booɔ, ŋna a saŋ ŋna a sii, ŋna ready lɔɔ kɛ ŋna bii, mbe táa mbɛ to mɔ fue, bɛmaã ŋna mɔ fue ŋna kɔsɔɛ alɔ ah i fɛɛ nuu, koa ko soeiɛ bɛ aa fɔe ai na kola ko ai na ai fue wakɛ. mɔɛ bɔɔ zii a bɛnajá mae lɔɔ i la woa basae koleŋ nda kɛ aa fii nu. Bɛmaã up town mɛɛ <hesitation> mbɛ nyiɛ bɛɛ sanjá mɛɔ Ŋna woe feŋ nda mɔ booɔ ŋna a sɔ mbɛ mɔ mu fue, bɛmaã mɔkɛndɛ́ nu anu bee bɛna gbi, mɔɛ a fɛɛ kɛ feŋ bɛ a boo wɛɛ i wae feŋ bee i boo, ai já wa tíe i yɔ, a ye i tina feŋ kpánda wa ko, a ready koe koa i tina kimu lɔɔ yɔ i bɛ tona a kɔ wa ɔɔ aa leŋmɛsɛ leŋ mu i la ɔɔ aa maãkɛ leŋ mu i ye. So ŋna sɛɛ sa kambá bɛɛ kase gbi bee kambá mai, mbɛ soei mɛnu lɔɔ wa usu mbɛ ŋna koa koombɛ ŋna leŋɛ nu ko a la, ai toa hãati kambá ya a ma anuĩ ti mɔkɛndɛ́ ko. kooko bee na, feŋ nyama bee na anu kpoe mai, kumu pɛɛ a kɛ mu táa laa, kase gbi bee kambá mai, soei bhii lɔɔ mu kɛma mbɛ a usu, feŋ nyama a nae a kpoe mai mbɛ a usu mbɛ a ko fó, a bande a koa. mbɛ a kɛ fofo lɔ mbɛ a sii kɛmu a ma <hesitation> na jao wa. bɛmaã jiɛ a kɛ a lɔ kɛ a bɛ kunɛ na, a kunɛe zi a gbi ti ji wa ko, a bee tina lɔ fɛmae ko, so mbɛ feŋ mɛ nunu kpɛɛ wa usu kɛ, soeiɛ mbɛ a fɛma mbɛ koa ko a la ŋna koa koe mbɛ a tɔɛ kipi, ɛɛ toa hãati, ŋna jáfeŋ fɛe lɔɔ mbɛ a mande saŋ lɔ ai toaɔ kumu pɛɛ sɔɔfɛa mɛɔ koa ko koe bɛ, ŋbɛ wɛ koa mbɛ koa kona, kɛ soei bee wi ŋ boo. kɛ ŋ táa lɔɔ ŋ nyɔmɔ baa ŋndɔ ŋ kɔ soei la amu a ŋ kɔ soeiɛ la, amu ŋ táa ŋna ŋna koa nu ko foo, ŋna ŋna leŋɛ a kolaa ko, ŋna ŋna kaiɛ táa ko, leŋɛ <hesitation> a nama mɛ nu londoeɛ ŋna a táa ko foo, a basae bɛ leŋ kɛnu nu a ŋna a ko ŋna a lɛŋ, kase gbi bee kambá mai. bɛmaã feŋ la tie a boo a bɛ ŋga waa koa feŋ la tie a boo a bɛ ŋga waa koa, so kase gbi bee kambá mai,